Bueno, nayuu ja débil kontai, ntau jitoi ee ntad jitou ja kuúi pero tú kayee voi na nani tú, tú io nayuu ja io costom bieí to kachui tau aceita xii in tau xaó tachi; zai guisar na nani tau dei kei na nia koo in poquito proteína xii algo siempre chii maa tei dub ni kayei maa ñii ni ña chui no te kayee sua ne tau fuxió pero ee maaro ehii kabra jë nayuu keeni ma, maa sodani sa´ani, chiváani xuuni, te kuaani in tau keeni, in tau kuni, in tau soni in catlu in keeni nama kue, kue te na ñii tau ininí ntuuani chii ntau jitoni.